Jaeko yaiuta yande jardin, yakaapi kavita, ñamoakɨta, yambo kavita, yamboyovaketa, oime yave mbaenunga ikavia yaekɨta sugui, jukurai ikavi opɨta vaera yande jardin, ikavi yambo cuida yave